Bana ho ana sengaja mate ndia na'de lafo, lafo sengaja mate ela musuna namopo heni hahin ho ana sanga namaten a losa lafo babin a basan besak a lafo ana sengaja foa seluk.